Tonngoode ɗiɗaɓre e holla bana walliinde Hmn, mo rewɓe ɗiɗo a taway gooto e waɗ- e waɗa- e walla e gooto, walla-mo to kuuɗe e walla-mo ko non. Nden to a raari bana ardaare, ballo e waɗee kanko woni ɗiɗaɓo wonɗon ngam o walla ardiiɗo maako kala nde ardiiɗo on waɗi jahaangal, woodi goɗɗe baawɗe, yiɗi walliinde wonnde. Ɗiɗaɓre ko walliinde.